Yë t'sukyë, mankë, este lima, naranja china, t'sabox, pero madyëbëch dun jo'ot mas wi'injuëb yë t'sukyë tyam bi'i jaduyë muk at'sukëbyë jadunt's dun jëxëp o në nebyë najtyë dun madyunayn.